عشان تساعد صديجك يجدر يتحرك ممكن تقترح عليه هذي الأفكار البسيطة، يعني أول شي يبدأ ببطء ما يحتاج يبدأ بتمارين مرة جوية، <hesitation> حتى المشي اليومي مفيد يحدد هدف صغير مثلًا يمشي لمدة خمسة عشر دجيجة كل يوم، يبحث عن نشاط يحبه مو شرط يكون الجيم ممكن يكون رياظة ثانية يحبها زي السباحة أو الرجص.